Palang dambang ne ƙunji to̱mo̱ni palang gbatta ne ƙunji to̱mo̱ni sho̱r-shor shi yiijin ti piɗi ne ƙunji to̱mo̱ni ma aboono̱ minu yiiji minu yiiji merje gale wu shi ƙacceeno̱ no̱ng shinu ne ƙunji to̱mo̱n paaro̱ shi yiijeeno̱ no̱ng shinnu shuro̱-shuro̱ shuro̱-shuro̱ ƙamma jama'a sai <hesitation>